ما أكثر شيء طريف حدث لك بحياتك؟ <laughs> أكثر شي طريف صار معي كان يوم طلعت أفتح باب البيت ونسيته مقفول بالمفتاح جوّا وقفت أدوّر المفتاح بجيابي، وكل العيلة تطالع وتضحك علي اضطريت أتسلق من الشباك عشان أدخل، وطلع مفتاح ثاني على الطاولة